أول حاجة بنمشي للمعالم الأثرية القديمة اللي في المنطقة، وبعدين بنروح الأسواق القديمة متاعت المدينة وبعدين بنعرف كل التقاليد والعادات اللي تمشي بها بلادهم، وبعدين نرجع ونمشي للمقهى تكون المشهور وناخد فيه قهوة وتنتهي جولتي.